Klon kan ti imshing maani ang tia tia siam tua te. Sains panga kan siam tua te. Ang hi til txa ani lawa. Tun tengin anda siam tua te tua lau nangin. Mi in pom an har an ti don em ema. Tutukan nam sia emo. Kan rinna. Kristian nina emo. Eng rinna. Po muslim emo hindu emo eng po. In txa an ti don lawa. Ni atan tu tuan buaina aten dona. <hesitation> Tuan ris kam tak asiam dona ni. Maani ang tia tia mishing alau omve kan. <hesitation> Tuzog nge amitak tuzog kasat ahar dona. Tuzon til sual lau ten tase. At tuzog nge an ma nang. Tuzog nge tuzog kil nge kamitil sual khati. Titek kasat don lawa. Tuvang tun teng ang klon siam. Mishing maani ang tia tia siam ang hitu. Bril rutan te pon achalawa nga. <hesitation> Society kan omna kan ten na koveltan achalawan lawa ni.